Ntekerezaho engozi, ekintu echikunyinja omumutwe, nenyijukaho ogwo omwisiki nemugonza nenguma ne magambira nti netwijja kuswerangana, nenija kumutahya, yamara yandekaho bweyafunire omuntu owa sente. Obulibwebitekerezaho, ntandika kuchura no'kuchura. Hati ekindi ekyentekerezaho, ogwo omwisiki, saha zino nubwo ntandikire okwegomba, Buli kiro nsiba nemurora, we embitekereza homutiima gwange tegutekana kandi nengozi nazo nemba nentekereza, kiraba kiro kimu, ruhanga alimundetera nsangire ndi naawe musweire mutahize no'kumutayha.